نجم نقول إني جيد في السباحة. نحب السباحة في البحر، لكن في عاصفة بحرية، الأمور تختلف. من الصعب البقاء طافيًا في الظروف القاسية، لكن نعرف كيف نتعامل مع الأمواج. السلامة أهم شيء، ونحب نبعد عن المخاطر.